Ekpatim nne ka ndip nju a me nyo aji ebhat n tek akagara ati njim ye na kpe afoghe mman, kpe afoghe mman na afoghe ut, eki ji mba eye, ka jena ye na ari nne echi ka ndip nju eyire. Ebhu ofon, onori nji nne nyo ut efone nyo aji ntek akagara, ntek abhara ne abhag, ye na ari nne echi ka ndip nju eyire, nyi kpe bhaghe jum bhaghejum efane eki ji ka ebham. Ebhu ye chang, nne chang nyo a chora nchot. Ye na aki joe afo, wut fefeb nong abhon ebhag afo. Ye na akara wut otag eti. Ebhu afoghe afogha se afoghe ma afogha se siri m. Enog e shiri ye ebhu a kpi ejum a yigi, we nyo ko nji, we nyo ko nji, we nyo ko nji, ka jena ye na ari nne echi. Ye na ari nne yo ari nne echi ka ndip nju eyire fefeb. Eka fon nne yo tat ejing i na ye. Nji a to se a ki yim, nji na a yima. A to se we atima, a kia ka nshi a tima. Ye na a kpi wut fine a tag fine o tag eti. Se wut ejighi anakue, obhira ne fong chag o nobha. Ebhu obhira anne fong ojoe ka ndip nju, ndip nju anyi afo abho abho abho abho <hesitation> n ochi achora, njim achora. Obhu o ri monche, kuno kume. Nenkue a ki chot obhue nyo a ma, okume yam e eh, o ki atung, oyuga nji achora. A nog a chot feb we omaghe.